Toh maga gaman bede penjangin sari na rayuwa misali kawura samabu, toh wemi anni mapa nye kaden rayawa wayi weyanni perijanginnan ni gye nake nabi nedonbute, misali kawi minyami ino nyeuga zangekepen nyare nyan pen janginkega ayagenan wu soshi ehh nyanga ayaddiri koku janhipenya ayakenan bewo soshi, amma pen jangin na nyanbe wemian narayuwa bewa amfanite warko nyanpe lerumpe masamen midon ka makarantawe dawori membu masambun iben sogunbu jebe kum pendonso weyan ka geri university magobu saman ibewa pen jangin toh medonbu ino sogun buda ka igeri makaranta daga donga ikomiga inag penba kamatite soranbe iye inbagsi dati kamsan iri an masare an a'a migeri makarantaga komiga ba nag rayuwa eka kaza eh mendobu nakete abisa midan tunanike, iye har miyan wa tunani semen beranga komiga aye anjeba naken, amma so mian watunani shemenanga itudku ino kuge pen jangiga komiga'ajamen apenda jangin asare nan minan a yeanje naganso din wemianka sogum pen janginke pen janginnan gobu'a janginnan bewa anfani ibumwo warko har mane. Pakwobu weyan aben abewa memban ijangi penan ko yaran jimanan ko saran kamwo sam local government ben, awa damuwa tebo neba isarenen a'a iteki nebubenen ga gobu iba pogene wora isam wi newari kama sogon mendenbu iya tug tegi gera neka, amma awatti tega ateb menwobu dangi peniga wora anba anofanike yenanbe, membuda ipeban pogen yem damama karti ige nariwa neran kalamme a'a neran dame manake duk penam anagenam pat nyawo pat asiriwo awubsanene kage saboda nya menwobuden atudburan ilimi be naka anfa niri, amma asaren atunaniwo toben a'a membu dangin penso a'a waine tumbiyan ku gera pen bum jangin mida banag benanka a'a bagge lerumbube nakmiwe duwa sa'ana wi miden itiyabewa mayokanben matikem, sin newanenweba ihabi iteb itara mo agepen jangin kuma ko imari beb kadim gobube sarana n agepen janginga ikeso dangi pendaneniga iyeni ko iwuverate beban gwobu mariyan beban abumdon meraso, amma ijangi penda ipogewa ilimiwe doreti wiman wuteso ibete ga tagsin inbaro nebinandon birinen wima nebuma pogenen timwi sa'anan maba pogmenen winewaridon iyatembe ifamilybe hatta community be gabaɗaya. Iya anfanin deri yiriwe wemiyanka worasam miya benbe ino gangisam peni kamwo sam jeke neni iyaku local government ni abenbe poga chairman nakaka, aiwora gaba daga abena veran wugen saboda abe nyamidin yapat anakenbe asiriwo arufe, nedon tunengamwo tuncin ga a'a nakanekakaza a waineran watibe eka, amma ate temwo ateb ano membu igeran makarantaso a'a mikumane university so maga ino mi itebmiwe nag primary a'a wawi yirike vindin sega intunci misoga ino kuyelenge bin iwowi yinanan kugeyinan lerum sasageran misali ka menyaw membu ino alerum yenenen baken ko lerum bema ino itubmi kugere ba'an a'a kubapeneu apendate banan iye miwe jangipen pogawa ilimi deri tike mabashe satkuri inokunag batumba dimgosam bgake pogben banangona banenanma karan newanan wobudenma ibakum magsi soranma ige banan dim jamben akwaranbe wake yapat anakene zallaso bgada gon jangi samenbi ilimidan anfanike, atumnaganbate gema bada bakun harbe bayagen ka'umke buran ma dabu buran pat, so ajegenan tunaniwo kuyelan mabi depen jangin saran nannan iye nesaren membu begereni university wa anfanibega neda. Pogda bonetem semenso karan duniyawa wayi weyan nanga apenen natikemsan tuniniwo katunanve bumdago tikamsanwo kuyelan tikemsen an apera, dimango dim memba weyannan mi itebmiwe jangipen besogashin wallahi gonagan neran ayenen pen jangin anfaniran dim miwa jidon gowonbe jangi penan duksirire sogashin, asaren miwe duksi degree ke pogawage esogumshi suba binigba samtomke mayenenkaran mida rayuwake awayin nan nan isoguman an ilimi dari tike nagyapat anagene pasali nagnyapat agerene da bonotem dedai wenewananke iwusom ibe duniya, ibena viren wugan pen jimate isaranen an walneran mikeyan gonagen anmi sogommiyan marin tiyam nan nan go naken penanka kaza, a'a bumeka kaza miwe pogmenan nebinen gaben pogmen nebinen nakeka, amman inominan mayaddin mimeku jangin penso mana bumbu babina abiga miwe apogan, toh kafin ibe neme gadite weyanma neden jangipenso iwawin tekun megadiso ago dukeenenti komapat ajimenen deri ajimenpa deri akenen ilimi ikowoke bebse iku gero ipenbun janginso iye nesaran minan a beb ko winneshi minankugero pen bun janginga apen da jangineso fakkuwesu. Nakkepenan masamen koda eh dede mate wawin geren ipenbum jangin su ayelsabi, amma yayiran ino inkowu dunan she a'a she lab tebten kazari shenag kazarian tonanida dingi yelsabi toh injamsoga har lokaci gedged ayelennin kagi wi wawi saranan inpogben insam injangipen inmari ilimidan dare tiriso toh, an donga masamen yem ya tem newanen woba donbute yawanci ijangi penso sa'ananwo membuden ajimen benbo ankaden wora apogan, toh wemi an pogan tinibranbuma abumdon basaso indigka abasenen temkuma newanenwobudan suwanderan tunanike deciwa mawawin me veren ku jangipensoranpa suwan derak ku canji tunanibe iteb membu ijangi pen a'anfanente, pukwo kusmalibi weyan naduniga penan a merin libinenan ko go manabu inaggebe dona pera masamen sogoman jike dedeshi nan iwapen jangina university, wallahi intepku pena penan go anaganan wineran ilala ingbom yeman mawausinnaken so saboda nya tibi ide pula jebe gbomso weyan mamiwe ilimiya a yaku ilimiyan tun gobe sogom shin atepku duk iya gorgodo bumman su a tobanan kujangi kusamente, ammasu lashe lalashe gema karatuden apena dem pen jangin dem. Tiden anakeka wadenso dim tikamsan wobsana donbu fidi bakon time, amma donba ijangi penan weyanka wiget yenan na university memba wia sambun iwa pen janginnan wallahi don buma masaranen kai anmiyanga iwakura n wayeranen, toh mana newanen buden itebbu inagku nyapat ejelan sai tunan maran namaka rantaburi, ikun tuno waderiti mabasamen wora amenbwobu bemenbuba wobsanabu bakinta ibesare waneran kai ko kutu buku a beb samen gepen jangin, amma anagmanenso maga uhm mawawinso maya nagsenin bene aja mijimben kaga inokute wo kafinnan wibesarennen mi kutewo anag shiren mida ayaku ilimishe beban wiyate mamiwi lebsinno kute wonan tebebda tudku get kujangi poenen anagmeneso mendonbubo goboden tiya bebe ko ijamo iwawin ke geren jangin oendanen ibe anfanike nyenan, amma timtemda teso toh dasam buwan deran duk neran temweran pat suwan deran kutub mapat temke ku bamen na, amma oen janginga genakenebi noni opendon bi oenjangin tebe ilimi nakene bi komapat suwan deran neran wajamo te wa gbaran suwan deran ka nyaku iko kuke buman asamen apen janginannan. Su anu apuganiga kuwayiranpat woraga awopenedim sewo asamen limanebiso inba'an ike waineran manaken wasagaranka kazare a'a iwo benen iwo tumtenate woraga itumdon terani bumdunso, toh iwa saga don be kafin wibasarenen inkum jimi yagariga ibewa membu kadim timdin anno minwebu pen janjin bewa anfani warko nedonete ino minen tudmi bajangipen benega sam gwabnati tumso ashirannente iya harmewe jangipen sam ilimi ani beginshi sam gwabnati, tomsoma saren alhamdulillahi dimtum samen nanga kumapat sheneran gedalke yeniyan miwe weyanka bewa pogen iwa ilimi ke deriti samtumso wallahi pendoneteyan ajimenen isaranen ikye neran nakka kazaran, sa'an nan miweda kokupogna mankebubara masanen ko wayiranpat tunanike anagene gon saboda nya duk penarigona nagenan atom nagene ilimiyan deretikeyan gbaran kamatisoran ayenenaben wora yawanchibu tebede cewa membu geri makarantaga iyagaka nedonbu iwa ishi jangaren jum donga pendonbu wejan ivedge woga inag kazaran imagsi bekage, wallahi pendon kage tebe penjanginan bewa penbo gowangeran atoba atunaniwe canja na rayuwaran. Mawawinka mapogom nagane nememburan ko neran jangiri ko neran jangisoran mayiyan kama pogani goburara, amma wima ijangiso iwa illimi da be mawawin pogene na membu na rayuwaso hatta nyamboni idingi complain nagen dariwiri, a'a waine nagaka wane nageka pana infagete demakaranta seri nebesaren anfanin mibe geren imakara ntabe a'a membuturen imakarantasoga atesanen tunani dago, dukneran su nakku awa gbateran pat iwa miga kutud meke imakaranta miwe kiujangi penenshe iya gorgodo koda iwemishin, kafinnan ko minyaumi asute ko milerummi bewote wemiyan yawanci men nyawmenbu rayuwa donga ite sudawisam sana'aran manakenanso iwa ilimi de tiwe tebi yem yatemdenma ijukada poendonso, saboda neybae tiyabeke goyenu mawawin shawari don tuncin benen beya yem yatemso sa'an nan vallerewedon ibumwe tebe wiga inpogi yapat saika inakari toh atesan'an tunanuba natemwogo akemsanen oenan amerin libinan kamati penan anaken atebawi alibinan nageninge narayuwa, ammasonno a'a minyaumi inyansi bebme insaran kuge penjan gin kaza ashirenente. Nyawbura yakaran iwa yebun gobu pogmen ne binanbu ibum wobsanaburan nan, so atuncinnan tunaniso ku ibewa membu goma intudbu neran su tob en go abira oendon benan shekabi pendami neran su tobensoranbo abereso dama komapat dasam suwan deran harti toba karan rayuwawe awayinan nese, amma wi minyaumi itura injangipen inperenga yen ahap negeran bare wima idon vine danosoga miyanka kunyekuran itebku jangi pen mabenenbi kuwo yaregone nye iskancini nagka kazareni toh duk tunani ba pat kamati abelibi wajeso dim shemanso apira dimso ametin yelsa biso, ammetin mera cigabaren napogum arayuwaso ko wayiran pat asaman tiwodim dim, imoran neran jiman samn mandonke anye wane mike yamsa tebmeyan kujangi penen anmidan mani peni a'a perenam nagbeka a'a nedon tekuso a'a koyapat inye su sararen vindi teba wibe benen yaga komin ya sheka fariir rayuwaweri, amma deri pen janginga pana ajimenen deri membu wanen bu ikasanci tunaniwo kugiban depen jangin sari neranwa gbaran kutub mike ilimi saboda taksin. Dimkowi tebe miweda iyamsu ilimiyan ate vallikun ilimi an mapoknon garkuwa sa'anan widan tiyabewwe mapogan makemsinan eh yeme nan ikan tu mimanebum jangin penso an weyan nakumka, weyan nakumdonan weyanka kaza ran shegonagi dimgitiga ata enan temwo afagenen dasam suran deran kuyelsanenbi kuma kutebari bonotem semen dem wemi an indai nemi abene su tensiran na duniyaga, boni jangipen yembonisoga yatembena pendon be ko iya nagen isarenen hap family an kanan iwa ilimi tebe ajuga nente weyanma abewa yenen mana neba, ijangi penan ko ya nagme nen inage gwobu koda isamtum i gwabnatiso wallahi pendonbu ta'an ibarigasheka ishawari beran, amma wora boni kama ipog ano anen pen janginso awa ne dimbe a'a nagmeneka a'a mamime turan a university so isabenen ikoma naga inag iskancibe ya yabu pana atunenen bumbago, penjanginnan pendonbinge tebe, ten janginan pendonbi getebe duk penan iba nagana rayuwa weran isaranan wiwawi donan nakaniye dongan insaran membu ikamanen te a'ako mumvirandon pendo neka nedona ba isaran nedaga wawi gamenan mumwowan teso, saidai igamkura kpa'a ga mum toh. Bu nagsenanburi kamjenje kup itud membu ijangi penteso nebuda ibariga anenya naken iku samo gamen igwobu i kpa'aga mumden gashi wora nyawananbuden bo iwugteso membubo ano atubun iba kya ilimida nenso ago dogan, toh duk penan a merin libinan pat ake bana pukwo teso baga iyabiyelshin dim nyati dimwora a jangiso kuma a tubmemba ikya ilimiso jekenanwo agoba saboda haka iye har duk neran puk watunanin ciwa, membu pen jangin emobe ah iwan minyaumi bega matudkun nepenbum jangiran so pana a kemsenen buman so, penjangin jimen zum nyan har lerum pen jangin ewa amfani misali, nogneran nwagamenen nyau iyeni nyaw iwatem nyawbu bewa tausayi warko nyau pen jangin bewa albarka warko shedai nyawan dai kawai tebketike tike gwoga nag niyan penjanginsoran, amma soga me nyan membu pen jangin besemen warko pogsin membu nomembu ipog yemso weyanka misali ngena university masamen midon ajuganen misali wemi an pendonbute iba nagenga donga ino a'a iwo lerumso iwo nyau busin inagani mandon bebu toh. Wemiyan wora asarenen ano me nyaw men buga atudbun ijangi penso ipokgega, ire iren penboda ijimeni gefiwog inotoh nyaububen inagka inaguonan iyamandonbe ilimi opa koh inagpenka kaga naken wibo suteba iwa me nyawmenburi inominanga minapogane wage kenan ko wayiran pat wiga yatemwe, asamen jekeneso gaba daga i family be saboda nya ino nyaw kujangin penso inomawawin nyaw turan kujangi penso ayya, akausanen tunani an kutunani temwoogo menyawmen bu pen janginewa amfani warko dim weyan yawancin penbu jimiga in iwo nyaw we kaza iwo lerom ebara ah iwo nyawe tara lerum tara nyanbuda worawa donban ijangiran bega kenan ke kya ba pat ege fewoga ake pene dim saidai ige nyawbu tege nanga koh iya yelshin ebum don woraga te ari be mora saboda haka, nogga nmyaupe illerumpe penjangin iyemebew anfani warko komapat kunag marmari injimben iwami ko dan uwa ko nya be kuwe donbe, kunag isam janganen pen mapat kusam ilimi dari tike genakan pogom raywuan duniya beran weyan dim wemiyan koh maba banen beben ibewa ilimi deritiwe, nye karan mabagsinneni dim iwe bewa ilimi mawa metin poganejeso dole be kawai. Bum daganni mogapat sheka inkemshi donan manaken amerumen libi bawai megerani buman mapen naganan amerin damuwaren taksinso en a'ah nbang pen benate a'a inte waine kaya nakeka, toh ikausanen irin penba mudin buman mem bewa ilimiyanga pat tunanipe a'a iyepe ne yem wane inbayiteshe inakenka ababuntem temso she tunanin inagdoninga ayalsuman penan ameruman jeganen daga nogihar newanen mebu gabadaya iyatemwowan soba wai a'a makemsin nen mime a'a agerene makarantaso kupog nyam iladmuwa a'a iladbepu samenan dingo nyaw masu nyakun eh nagmenate, amma apenan natunani we miyanka mi nyaumiwe jangi peneniga kowi newanenbuden abe duniya ibena veren wugen saboda miweda ko kute su yayiran gopog yyamsunan ilimikeyan goatom naken bate kuma boni gabakin daya daga boni newanenbu hatta suda teku yeman goma a ilimida anfanika yenan, so ividmuma dacewa apogenen sarenen membu ijangin pensa inye hud membu emakarantaga wa anfanibe makaranta bokogo nyareso <hesitation> anakenen boko damate ilimiyan kashi barape addini kuma ake bokoran sabode. Tuncin yaware ajangi pendanede tuncin yesare so dim iwo beb nagen ko iwo kazaso suteba inma bebda nagangano masamen nagen amma asaren lallai minanga minen gere makaranta dim iwo gwamnati tumwari bagureka eh gyadalwetegan maguren, amma ko gyadalwe be isam gud tumdasa moran pendon jimen na pogberenga we mawawin gam bowan masamen a'a imorenka ino pendon jemeka yawwa sama menwoborante donba, so dimgega ajimenen dori atebenen memwobure penbum jangin din tagsin isaran pendon imtega worama amenyambebu ipogan dari bumpogomwoan kamatiran, bunpogon wobsanabu kupoganyawaso ajanganenpen karan asamen libine pukwogabadayaran dasa suwan deran kuwoga fagen kum kubina tide ku nyara sa de penan akeran sakunagwora ma abid pendon abene pugan amen.